ब्राजील की संस्कृति दुनिया की सबसे जीवित और विविध संस्कृति मुझ एक औसो। यह पुर्तगाली उपनिवेशवाद अफ्रीकी मूल के लोग और संस्कृति और विभिन्न यूरोप प्रवासियों के संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण औसो। ब्राजील की संस्कृति सबसे अलग संस्कृति औसो।